أنا بفضل يكون عندي زر لإيقاف الزمن، لإن هذا يعطيني فرصة أستمتع بلحظات معينة، أو خلّص شغل دون ضغط الوقت يعني أقدر أستغل الوقت في التأمل أو قضاء وقت مع الأهل والأصدقاء، أما الرجوع بالزمن فهو ممكن يكون له عواقب وكل قرار آخذه ممكن يغير مسار حياتي يعني.